<hesitation> M̀are kɛ̂ɛi ɓa, ɓoli da niŋa da pɔ̂ri di nâmu kɔ́lɔnii? Yɛ̂ berei ŋá mɛni ŋá káai káa la mai, ŋá mo ya gɔɔ pilanii a gɛɛ taa tulɛ kpaa fɛnɛ-sɛŋ zɛŋ kpɔnɔ di gɔlɔŋ diɣeniɛi su nyaa ɓa mii-sɛŋ. Tãi kpɔnɔ mii-sɛŋ kaa la tɛ́ɛ, amii ɓoli kpamaŋ ɓoli kpamaŋ <hesitation> ɓoli ɓoli ɓoli namu yêei, ya pai gɔlɔnii ɓoli kpaa máŋ niŋa. Kɛ tãi nɔ mii-sɛŋ fé la díyeei, naa kpanaŋɔɔi a gɛɛ da gaa kwa da ma di kɛ li bɔ naa. Naa kpanaŋɔ̃ɔi. Da dinamu kɔlɔŋ nɔ a kɛ di kɔnɔŋ kaa n̍yeei di kɛ lì bɔ naa. so yái ɓoli ikaa kwa da ma ɓɛi ɓoli kaa naa kpaa maŋ niŋa kaa naai da di kɔnɔŋ kaa iyeei, da íkaa nɔ yɛ- yɛ dinamû. Kɛ gɔlɔŋ a gɛɛ digɔlɔŋ a gɛɛ di namu ɓa ya pere sii da kpɛni kelee su, fe laa ni la.